Kiyim turlariga keladigan bo'lsak, demak yengil kiyimlar bor. Bunga jensiy materialdan tayyorlanganlar, yubqa-yubka, kofta va qishki kiyimlar bor: palto, kurtka, <hesitation> kichik shimlar, <hesitation> kostyum, pidjak. Taqdimot va rasmiy kiyim-joylarga kiyiladigan kiyimlar: shlyapa. Sport kiyimlari bor-sport ko'ylaklari: triko, sniker. Xalq kiyimlari: millo, xalat. Uy kiyimlari: pijama <hesitation> ko'ylak- lozim. Maxsus kiyimlar bor. Tibbiy kiyimlar <hesitation> ish kiyimlar. Bundan tashqari, ichki kiyimlar bor.